Veding ana veding ano hr, hr mo noksi, hr ana tonga sipik. Tonga sipik o, hr au ya vatono ok i kil nolo na hap kas papua mo tomoipitim anga tita gua nolo ma min me lotu alo sda em tim anga toro me gua toro me lotu go go go nau toro ta gua per hr ringim e lain anon ma mo mungko yama. Manga tonga dian kom sa tanun mo koma sa pindie yo anga lo ne ngha nga kata pulo va yo mo veding tita nir tita him e men tita to nedun anga tonga de nolo tapu me pur. E manga tonga de nolo tapu tanga lo ne, ta pu talo bale blik teta to ma e nanga mo ki i molo veding ana ma. Veding ana kese soni kese long mo so veding ana ma anga lo pukana nga asui lon nekoti tita to buka nekoti tita dekoreitim neko ti na ta po ne mene mene ausi lo nekoti nolo na nir ki e rona ma mo tena mo miman tita mom e. E rosi manga toge nolo nobung ana tita pi mo nobung ana kami toun tasiek ko tonga mung mung ma anga lo laip ang kem pes taim ang kem mo so ne veding ana ma. Tita nir ena ti kami ta ho kem tota ga pu mo horek birbir tota pu mo so veding ana ma mo veding ana tenan ne nolo, nolo na miman tomaive mo tenan ne papua ok se sone pelto di em konga na manga me bir ok nobung ana to ne pu, pu kil ti ro au ya lone kampani au ya vatono pe kil ne nolo na me ro ausi lo ne ofis. Tim nero na taro ta gua toro me gua per taro ta kil toro pe veding ana pi mo va. Veding ana mepka merma tita tomanga tonga ge holo ma tonga ge nobung ta toma e rosi birbir kese mung on lobuhe anga kone kone menga mo kiti mene mene mene tine tota posie ausi lone bale nga to koti del to lo mo lo mo lo mo lo mo horek birbir aunia lo hol vatono na tito ta tonga mo ne so ne nde na mepur ma tine ta longa mo so nde na mepur Kami nga me kaka e na ko nde na mepur mo tu alo puhana. Toro ma toro tota to puhana ma. Ko alo vatono ti kame to pukan na. Toro tonga lon nekoti ne sda min mo tika tota him e buo si. Ko emen kekei kekei mo ti na tota mom ne mene ni tonga lo bale ni me vli, me vli tito ta mom rie mom tito ta tomana toi kiling kiling ne nim anga tito ta toni mepur koto horek birbir tota tonga ti in nadi au yali toro ne aunia toro ne mene na ma nedun ana ma. Mo horek birbir tota in hedi mo tito ta pu mo tito ga ka e sot mo tito ta story ma anga lo ne dun ana nga to kon ka mo tito ta long kirkir monga ke dun ano mepka anga no manga tisane mung kone mo kilitisan to nedun ana ma ko kesene bananga keka kil buka ke kamui mo to ne dun ana so siam bikos alo puka nga nedunana kati gua anga lone ne va nga ike van siam ike ti kil ena ike ka kil toro mana ke kil toro ne mana nga mepka som mepka mepka ma mo se long kirkir anga mo kiling alo neva na ma. Ko siam anga to vatono time so ne dun ana mo time mung kone kamepka. Ko tito ta va molo ne dun ana mepka mer ma alo ne dun ana ma. Mo yo min ta so ne dun ana mepka anga lone va ning yo kame so ne dun ana au nga rang go. Alo ne va ning yo ta so nedun ana monia ma lo vatono na hoya ma. Anga manga toge holo manga toge nobung tito ta pi mo tito ta ka ero si birbir mo matonga lo vatono birbir tito ta tiou anga lone dun ana mo tito ta po birbir mo toro tota va del to lo aunga oh doro mo toro tota ki e dres ana birbir anga toro tota veding anga loi. Ta vana tita in hedi na tita gua tita te hum tine ta te hum ena tita ka e keikei birbir tita poi a taro pala na tita in hadi titagua pe tita pu ta vatono per manga toge nobung tita mil nin tanso ma sipik. Mo anini taro na tita to veding oh doro pisa toro kamita go au ya vatono min siam ma taro nima tan tanun lo vatono ni vatono pur ma pe siam.